Uwo no̠ owo ye na vi na o̠ re̠ sai tho̠ ye̠ e̠roho ore̠ sai tho̠ ko̠ oke ko'ke ore karo fiye <noise> ejo̠ ro̠ aro̠ ere ro wo ibi aro o̠vo ejo ero̠ aro̠ e̠ro eje̠le oye na yo oware no̠ ore sia thoro e̠roho evao uwo no avi ria agbe via uwo na ha a sai woma tioye na ha ekwa kwa nana yo̠ ekwakwa buobu no̠ ne re gwa eware utioye na ze na yo oware no wo w ri na othia eroho yo̠ oware no̠ wo je lu ai no o da ri te ezi koke koke are̠ karo fi ho oware na.